لا فقدان المفاتيح طبعا لان تليفوني مقدرش استغنى عنه يعني عليه حياتي كلها الشغل وعليه الدراسة والداتا اللي انا بزاكرها وعليه كل حاجة تقريبا يعني لو ضاع التليفون هتضيع حاجات كتيرة جدا معاه وعليه صور والذكريات والتاريخ والكلام مع الناس كل حاجة